वॉशिंग मशीन या कपड़ा धोए के मशीन एक अइसन चीज होला जेमें कपड़ा के बिना हाथ भीगावेले या घंटा भर बैठले धोअल जा सकेला। ओके इस्तेमाल करे के खातिर ओहमे गंदा कपड़ा, सर्फ और पानी डारी के मशीन के स्विच ऑन कइ देहल जाला और मसीन गोल-गोल घूम के कपड़ा साफ कइ देला।